Mkpènà idàrà usèn nkè mánákè kè ntàk usèn idè ábási ákè nnò nyén ndi ádòlòbòt, usèn idè ábási ákè bò nà kè sè ámi mbò ndi nàm ádòlòbò so ányè ànà mkpà mà idarà usèn idè kè ányè ánnò nyèn uwàk-uwàk uwèn ádè k'usèn ámi nkè mànákè ányè ánnò sè ámi niè kè usèn mfin ámi ányè ánnò nwàn ámi ányè ánnò ukèd ukèd ányè ánnò ntòkáyèn ámi nièhèkè so singwòhò k'idèm ámi ádèdè so mkoá má idárá idárá usèn émáná <hesitation> mkpá má ibèn band mkpá má ibèn ntèm mkpò sè mbòn ágwò èdi dià, mkoà mà mkpè nòngò mbòn ágwò énò nnòngò bòlòmbòlò nòngò usàn mkpè nòngò mkpò ntèdè sè mbòn ágwò ènuk èdikàmà <noise> so mkpà mà idárá, idárá idárá isèn usèn èmànà ámi ányè ánèm mè ámi ánèm kè sè ámi niè mkpá má ibèn mbòn unèk sè èsibnèk unèk éno so ámi nkòb inèmesit nliòngò kè usèn ánkè mànàkè ádèdè